Ngua̱ sá ku̱ni xi anne̱ ñáa̱ xi mínú xi sasiennína i̱kie bandánia komida̱ne̱ kua̱ sá ku̱ni xi anne̱ sasienná sa ku̱ni xi xíníébane̱ kua̱, ngaa̱ sá ku̱ni a̱ndé nkjín jku̱ya ya xi aseite̱ba̱ a̱ndé xi kjúán xi ma káá, a̱nde xi kjúán xi ma jki kátsíkjía̱ mi̱e̱ sa ku̱ ni xi aseite̱ba̱ne̱ ku̱anée̱ xi xíniebáne̱ kua̱, i̱ke nga tu̱ jngu ndi̱ya ngá tsi̱e̱ yaju chi̱nga̱ne̱ kua̱ káyañá kúsín kámajchá sa ku̱ni xi chi̱nga̱ba̱ káyañá kámajchá kua̱ kui kju̱a̱ i̱kie xínie sásienna sá ku̱ni xi anne̱, ngua̱, ngua sá ku̱ni sá ku-ni sin xí mi̱e̱jchá kjúátsiené, sa ku̱ni xi kjúátsiené ngaa̱ tsén chin tsén tsémejín tjinnée̱ kua̱ kikju̱a̱ ndá kamajchaní ngatsi xi mi̱e̱jchá nga̱ta nga sá ku̱ni kúsín, kúsín benda tsajmí xi kjinie nga se̱ne̱, tu̱ tsisíéni tu̱ tsisíéni ngatsi, káfajín na̱yu̱ káfajín, na̱xa̱ káfajín tsajmía̱ ku̱a̱sín, ku̱a̱súsin kjínie sá ku̱ni xi kjúátsiene a̱ma nga a̱ tsén chin tsén, tsen a̱ma ndá kámajcha ngátsi mi̱e̱jchá ndá kámajchá, ndáa̱ xinde̱ne̱ káma ñu chín káma ñú a̱ta ngaa̱, a̱ndaa̱ nga ikie Kábantjíya ngatsi tsajmí xi tichinieá xí nde̱ ngua̱ kui kju̱a̱ sá ku̱nia xi anne̱ sasienná xíniebáne̱ kua̱ ndé nkjín chi kámatsíjienne̱, i̱nde nkjín jku̱ya chin kámatsíjien xi nde̱, kua̱ nga kíte̱ ku̱a̱jínsin tímichiña xínde̱ne̱ íte̱ xi kjúán xi ma kámatsíjien kui kju̱a̱, kui kju̱a̱ ku̱a̱sin kjímani kui kju̱a̱ ku̱a̱sin mánine̱ i̱kie, ku kju̱a̱ sá ku̱nia xi xíniebáne̱ ísa̱ tutju ku̱ ísa̱ káyañá sá yánú kjueni xínieba, yánú kjueni kua̱ sá ku̱ni nga̱ta tsi̱e̱ yaju chi̱nga̱ kjueni sá ku̱ni xi xíniebáne̱ ká, kamaíchjáa yáju, kánítsjúñá kábetukángia̱ xíníé ku a̱ndé timinchatjóñá, a̱ndé timinchatjóñá, tibéndánia íkie tsajmí xi tichinieánée̱ kua̱, iskan ísa̱ tutju chinie sá ku̱ni xi xíniebáne̱, ngua̱ te̱ ma sá ku̱ni xi xíniá xa̱nda̱ne̱, kán sa ngatsi xi xíniea xa̱nda̱ káníxuyañá ká, ká, kábetukángi xi xínieáne̱ kua, kua̱ i̱kie ma te̱ kui machjeninané kabéndániá mínú ss, menú xi kabéndánia ne̱ésákui xi bakía̱nne̱ kua̱ nga bakía̱n a̱ bakía̱n nga újngú sa ku̱ni xi xíniebá sá ku̱ni xi, xi i̱kie xi xínieá yaju chi̱nga̱ xi xíníé xínie xánda̱ kua̱ a̱ bakía̱ a̱ nbakía̱n nga újngu mínú tsajmí xi kábendánianée̱ kua̱, kua̱ tsén chinjín ya sá ku̱ni xi xíniabane̱ kua̱ a̱ta nga káyañá ñanú kjueni ñánú kui kju̱a̱ ikie ku̱a̱sín sásienná sá ku̱nia xi an.